اوکھل اتے موسل پرانے ویلے توں سامگری نوں پیسڻ لئی ورتے جاندے ہن。ایہ مُل طور تے گھریلو اُپکرن ہن جنہاں دی ورتوں اناج، مصالحے اتے ہور کئی چیزاں نوں پیسڻ لئی کیتی جاندی ہے。اوکھل اک تھوس برتن ہوندا ہے جو عام طور تے لکڑ، پتھر جاں لوہے دا بنیا ہوندا ہے。اس دے اندرلی سطح سپاٹ جاں تھوڑی کماؤ والی ہوندی ہے تاں جو سامگری نوں پیسڻ وچ آسانی رہے。موسل اک لمبا اتے مضبوط ڈنڈا ہوندا ہے جو عام طور تے لکڑ دا بنیا ہوندا ہے。موسل نال سامگری تے زور نال وار کیتا جاندا ہے جس نال سامگری ٹٹ جاندی ہے اتے باریک پیس ہو جاندی ہے。پیسڻ دی پرکریا وچ سامگری نوں اوکھل وچ پایا جاندا ہے اتے موسل نال اس نال سامگری ٹٹ جاندی ہے۔